Rehefa hamono akoho zegny na hikarahakaraha fomba fagnanovagna akoho a, vonoiny akoho zay vao <hesitation> izy maty igny, ampangotr- <hesitation> ampandivezigny ny rano de ajobo agnatin'ny rano aka ny akoho zay vao volovolosigna, vita ny famolovologna, tetitetehina madinika na le hitiavanao azy na tsy titehina madiniky be fô atao hoe misy pistolet-ny na metimety karaha an'iregny amena vahiny. De izy amin'jay, <hesitation> ampandivezigny akoho na tonga de atao saosy, izy amin'jay kaofa vitavita saosy igny aroso amin'ny fianakaviagna de vita.